हवाई जहाजो में भूमि पर उतरने के लिए ग़ैर का मुख्य उद्देश्य विमान को सुरक्षित रूप से उतारने और उड़ान भरने के दौरान ज़मीन पर लाने में मदद करणो होतॉय है। यह उतरे ग़ैर और लेंडिंग ग़ैर भी कहते है। यह विमान के उन <noise> महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है जो उड़ान के दौरान नहीं बल्कि उतरने के एक ऑफ के वक्त सक्रिय होते हैं। एअर विमान के व्यंजन शयन करते हैं और उसे सुरक्षित रूप से ज़मीन पर उतारने में मदद करते हैं। इसके बिना विमान उफ उब सहारा दिए ज़मीन पर उतरने में मुश्किल होत है। लेंडिंग एअर विमान के पूरे वजन को समान रूप से वितरित करते हैं, ताकि ज़मीन पर उतरने में कोई दिक्कत न होवे जिससे विमान का संतुलन बनाया रखा जा सके। जब विमान ज़मीन पर उतारता है, तो लेंडिंग एअर उसे धीमा करने को काम करता है। जिससे विमान की गती और निमांतर किया जा सके उसे पूरी तरह रुकने में मदद कर्तो है। इस प्रकार लेंडिंग एअर हवाई जहाज की सुरक्षा और इस्तिरता और नियंत्रण में अहम भूमिका निभतो है।